<noise> Ai no woɗi la, marefu fu latingo sai fufawa uffa. <noise> Marefuji ɗi annduɗen e tcufa ne e tawe e nder bolle, bano bojji furli, ko yawi fu a tawan ko monnama sai ngi'a tcufan e nder e wodi fa hande e ko wi'ete <noise> kelentewal. Kelente du wakkati ngomn a tawan to yi'e ko hulni mo e wondi dow boccoɗe muɗum yiɗa <noise> goɗɗum lappode fu a tawan e fufa.